Nare rká bixtil par este tchady ná’ah gulá kib zaca nië, gulá nú vez este rcká ni rgýbya este ra trazt gulá xiizy cos, nii máru rckani ni ná par gáhaza nare’, per tchi rána rcká xnan roha ni par kýb bá lady labá, bey lába cun bixtil pa rgýb bá xáb bátchi quib bá ra lady lo que es cutoony, ra panloon xtenba ra vestid xten raba, nii parcka ba bixtil rkába lába, xnana rckaba bixtil’ah per zëga par gúhutx bá gulá gáz ba, nii mas zaru rckánu nii, per este, beylani este bixtil gy ah nii na maru ná par ni naa gýaa tëxnu tanto ya quëby ni gýzya ni ra cos ni ná rckázanu bixtil.